والله الحمدلله يارب، بتعامل مع الصعاب و بلجئ لرب العالمين ، اي حاجه تدايقني او تعصبني مشكلة ملهاش حل ياربي حلها يارب من عندك يارب ،يارب فرجها علينا يارب و تفرج والله من عنده ، بس هو مل الحاجات الي بتخلينا نرجع لربنا بتخليها تفرج من عنده